يمكن أقدر أسويها, بس أكيد بتكون تحدي جديد, أول شي بختار أزرع حاجات بسيطة وسهلة الزراعة, مثلا, طماطم, خيار, نعناع, هذي المحاصيل معروف عنها إنها ما تحتاج اهتمام معقد, تقدر تعيش حتى في الحدايق الصغيرة, أول خطوة, بحضر التراب, واتأكد إنها خاصبة مهيئة للزراعة, أجيب البذر, وازرعها وظن- واسقيها خاصة فالصيف, لازم أكون صبور, لان الزراعة تاخذ وقت, وتحتاج متابعة يومية.